Hosen adamga nentan footkomo, taron <hesitation> galtana ikan goni ie taka fafootmo minja fa isigr minja fa ner minja fa salamer minja tadan fa bajner iea da zala fikaigoni harb fikiga minjer, tadan fahamija samhosa igon noger takon noga.